Kaisa charity samungno uansukmao kaisa uansukma segwi tongo jephru rang kuthumnani eba saimannani theme tei jaga chongmani abo karon bai kwrwngwi tongo. Khapang srangwi samung tangnairokno tisamani tei committee swnammani bisingtwi samung kaham khe tangwi mano. Samungni koktwma tei thanwui ni network ni bisingtwi o pandano phuarwi tubumani bisingtwi phainairokno khá torwi tubuo. Chubachu khwlaimani tei chubachu manwi rangri nangmani manwi no chubachu khlaio. Wansukmungni samungrok jephru auction eba phunukma thwngnairokno romwi tubuo. Panda ni thwngmung no naikolwi tei chubachu khlainai rokno hambai rwmani bisingtwi kwbangma jorani bagwi kwrwngwi tongmani. Kaham khe swnamjak charity wngwi tongmani abo belai kheno wngwi mano tei dophani borokrokni kwrwngwi tongmungno kwrak khlaio.